Gimala gulomba enyoko bulahi obulanga amitzi goko notago tza khumuu mbaka amatzi gakwe amashu bulahi. Mpite engoko yozo wakamotiza bulari moleke engoko mmatzi mula ndia motulize ammbaya, wakatuliza mmbaya bulahi. Obukula engokho yoyo obeko khumula tzi khukolanga tza mula gwe tzingo, siguli gwe lijiko dabe mmulo gwe tzingo norekho tza gala mulo kula guzambi tsa burahi burahi burahi mabuluka engokho yoyo bulahi mambukule mimbalo gukwa moatage tza bulahi otulize ebindu bio munda bila bulahi makuza omale bindu bindi olitze imando nolia imondo neya basakuru mubaragoli, wakabugula emondo motulize amara moolomba amala kala motuliza ebindu bindi biosi olombi tza bulahi mokare tza bulahi bulahi wakamala mobukula kitungutu chichio, kitungulu bia amabwoni dabe noshi ne bitungi bia amatu outsie okarange karanye okarange mobekeho amaguta amadi molakekho kitungulu kishii kitungulu kiakhashia burahi tsha noli tsa nenyanya mobekemo tza bulahi halafu ukaranga wakhakaranga tza bulahi mo obekemo tza amatsi oduka mo okuenokaze tsha bulahi sasa neyakaduka cosa wakaraha tsa buchima bulahi abandu bala balacrachila tsa mbaka bateke buchima.